In-efatra amby folo isan-keriñandro aho no mañondraky ny raha amboleko. Zay in-efatra amby folo zay no atao kajy kajy de in-droa isañandro izy io in-droa isanandro. Satria voninkazo zañy mila ohatry voñinkazo, mila tondraha matetitetiky mba ho ela velo.